A bueno de baei lo ke limiñ kua lutsjau pu rapu nejeiñ de es kua manaei de natsjau manaei pues es lo ke es de saria ngjai kua manei nan'e manan'e rapu baei y manaei pus se kua bumang namujul napaiñ kua manaei nan'e manadets de kimbiep xichi'i manaei nata y ya de rapu pues laei ta ya rapu kua manaei kauk pues kiajai ngjai lanu'u pun es de mamu kutu napu ne kua lu'ui bake y y paiñ ne kiajai rapu se kua lu'ui de kua manatujuil de por de ningie pues paiñ también limiñ pero kiajai ngjai kauk por ma kauk pues lembe aveces lake de de mamu kutu y re baei rapu nejeiñ es si ngjai ranji ranji m'au ke limiñ rapu baei de kua makata'au ngul'ue kiajai se bakejep ne ne ngum'au ke limiñ mi'i rapu kua manama kata manabeiñ manaeiñ pun manajuan nejeiñ ya rapu lanu ke ya pu bajau pus manakjat y si mut ke ni pep limiñ puma se kiajai kua ngul'ue se limiñ pues entoces pues es kiajai karat ke lju''u es kul'us. Ke bumjeiñ pues l'a'auts rapu nejeiñ kiajai bupeiñ nju'u y si mut pues es nejeiñ lo ke es de pun ngjai donde li'i saria nejeiñ limiñ re naljaung pus kupu manama k'ua kataung re baei saria lapai nejeiñ se k'ua bumang nasal rapu pus paiñ rapu kua laei kiajai ngjai lataung la'ei kiajai ngjai latsjau re re ku'uei pues lembu kiajai ngjai es nejeiñ kiajai de kau nejeiñ de ba l'it karat pus ya rama ngjaung ku'uei y rapu es nejeiñ ngjai de mi'ia mi'ia rapu kua manaju'u manake ku'uei saria kua manatsjau si <noise> de kich'ijiñ pus de ba de kiajai de de kua sejeiñ ba xiñi'iu nejeiñ peuk se lalejeiñ kunju pus es pur ku'uei nejeiñ ngjai kua lu'ui rapu lutsjau pa ke <noise> rapu kua manaei ngjai lumei ne ne matsa'ap re kichjiñ y rapu re kiajai jai pus rapu ku'uei nixap malamep de ke nda de kua manaei kiajai ke ke lem ngjai rapu lem kua manamei lem manatsjau rapu ku'uei y y de mi'ia de mi'ia kichjiñ rapu nejeiñ kiajai jai batei keje o ndajap se kua bumang mananaung pues ndajap kua latsjau re ku'uei y si mut kua bumang naei saria pun paiñ sania ndibiejen kua laju'u lasal. Y y pun de o se bumang kua laei pun pun de aceite también kua laju'u laei latsjau y pues kauk ma karat pus es kiajai ngjai ndajap ndajap batei jai batsjau rapu rapu ku'uei y rapu re kaung kunji kiajai kiajai rapu re kua banu'u y kauk eba chiuk y kauk lem pues nunu rapu rapu baei ku'uei ke limiñ ke batsjau nejeiñ kiajai xikit y y donde quiera ke rapu pues es lem rapu re kiajai jai limiñ kua kua banu'u de kaung kunji a y y mi'ia nejeiñ donde kiajai kua manamat pus lembu kiajai rapu lem nixap ke malamep rapu rapu ku'uei nejeiñ kiajai ke kua lutsjau y pues kiajai ngjai <noise> pues kanje chumani ya pues rajuik njaung si sin ku'uei kiajai rajuik l'eje ni mbumjang nanjaung kiajai karat pero karat ba ni mbanjaung pero pero lo demás let xikit kiajai ndeu mas pues rajuik l'eje ke rapu batsjau batsjau kichjiñ ndeu mas kauk la'u l'eje ke rapu rajuik lju'u miak chi maei pus kupu rajuik bupeiñ o l'ajau batsjau par rajuik mananjaung.